Hitanao tsika ndraiky anie am'raha ty tonga de solidaire bakeo tsika olo ein mokon-doha araiky am'raha ty zio ndraiky tsika miray hina io manatsara zaka io bôkeo tanànatsika ty misy mpiaro, culturantsika misy miaro to raha karaha zany tohizana fa mampivoatra antsika tsika mivoetsy foana tsika am'raha karaha zany.